Mebjpj dj mobckc po ase akchwehwj mu adze kyjn dj mobckc abcdze nkae cwc wimu akchwehwj mu adze. Siantsir nye dj, po dze cwc asaase yi ara do ntsi sj mokc mpo na sj esian bi to me a, mebenya aboafo ma wcabcboa me, afei so mobohu anam akjse na nketsewa na ndzjmba a cdeda po ase nyinara mobohu. Iyi nye me siantsir.